अन्ग दुगेइन बन्ग्सिन् लुगेइगन् मनेकि देगुदुन्ग्जुन् दुगिनेअ बगौनि देहनि तकै मजन्ग्लुन्ग, जन्ग्नि स्किनि तकै प मजन्ग्लुन्ग। अन्ग्कैन थन्द देजेन् दुगिनेअ है, बन्ग्सिन् जन्ग मनिये, जन्ग्नि मोदम्नि तकै। नोर्मल् देजेन् दुगिनेअ बन्ग्सिन् सप्सिन् जये, जन्ग्नि मोदम्नि तकै, जन्ग्नि देहनि तकै। रिशन् किनि नन्गुसु देजेन् दुगिअ, बिअ जेरे जन्ग्नि कोरो है, जेरे जन्ग्न है, थेइ जो म जने सन्छेस बन्ग्जिल् हेइ, जिब्ल जन्ग देगुरुन्ग्जुन् दुगिअ। अन्ग्कैन थन्द देजेन् है दुगिनेअ जन्ग बन्ग्सिन् मजन्ग्लुन्ग न है। म्प्रए जन्ग दुगिनेअ है, सम्प्र म दुगिन न्गौ, सप थन तकै है, इन्तेर्नल्ल्य् ब एक्स्तेर्नल्ल्य् गौनि मोदम्को है सप लक्सिन। म्प्रए दुगिबेत बत् है, गौनि सन्ने हुन्ने, पिर बो म जने जफुन्ग्ने, मेने हर फ्रेश् फील् बोहुत् जन्ग् कलम दुगिबेत थन्द देजेन् है सम्प्रम्बु। अन्ग्कैन जन्ग अन्ग थन्द देजेन् दुगिनेअ है, कोनो बन्ग्सिन् म जन्गे नोन् त्सन्द लन् है।